Laa kotaq panel ree' este kik'amam qa la kik'am kii kiik'aram laa la energía ke riwula pan pan la q'iij y je'laa chaq'ab' wulmood ki kikojom pan je'tii pan bombillas o janaj cha qa'sa ke necesitan reh la energía pero como qat'aliim ke la energía eléctrica juntz'ep este rib'an juntz'ep daño reh qa reh la medio ambiente reh qatuut ak'al entonces laa' juntz'ep menos menos dañino reh jontera lare' entonces ri prácticamente kifunción re' ke re' nkii nkik'aram la la energía y je'laa qa wulmood qa'nam usar